owo parapliwi a sunu nɛ ni cunu bwa ma tete <hesitation> woro yi wa bwe nidama nɛ a woro mi hɛ'o nimi sire o ma tete don diɛ wa we fi na ni danu ni mibin he o woro we cina ho mana nɛ ho mi ma ɲusin mu ni han mibin ni o sube yamu kwa ma han danza nɛ han hanza nɛ ni sube a cana anɛ we nɛ ani bi ani han fu'e um parapliwi cunu bwa ma tete